Ya wɛɛlɩ yo ru rɨ lɛtaarɨwǝ. Lɛtaarɨʊ wɨ ri rɨ wɨlǝkpɨrɛ nyɩmaasɩyǝǝ ŋ née re na wɛ.,ŋwɨ lɛtaarɨwɨsa wɔɔ, pɨ lée tii wɨla vɔɔɖǝ mɨŋkɨsa Mɨŋ lä kɛɛ la ya lǝ wɔɔ, pɨ la lɔ pɨ ŋ tiini, óo ruu ǝ kǝlɨ mɨ ŋwɨ, áa pɔrʊ ǝ pɨ ŋwʊ. Mɨŋ lä kɛɛ lo wu lǝ̈ wɔɔ, lɛtaarɨʊ wɨ lóo ku ǝ́ǝ fɨ acɛɛ ŋwʊ, lɛtaarɨʊ lóo ku nyɩmaasɩyǝ wɔɔ ŋ koru ɛɛ nǝ tuu ya nǝ́ǝ pɨ lq ǝrǝŋ ru rɨ Worokoe lǝ kpǝŋ lɛtaarɨʊ wɨ lóo ku dutunuŋɖǝ lɨ ŋ bǝ rɨ kɨkpɨŋkǝ lǝ mǝrǝ Lɛtaarɨʊ wɨ lóo ku nyɩmaasɩyǝ oturu lǝ fɨɨ la cɛɛ na kɛɛyǝ, ŋpɨ mɨ na kɛɛ pɨ ŋ tii. pɨ ŋ nuŋ awɛ lo otutuyǝ. Lɛtaarɨʊ wɨ lóo ku mɨŋ wɨkpaŋkpɨrɛ wɨ lo furu wɔɔ, oturu wɨ lɨŋ tɨ wɨ nyaanɨ kɨ wɨ pa taapɨ Lɛtaarɨʊ wɔɔ, wɨ lóo toŋ nyɩmaasɩyǝ.,ŋ koru kɨkpɨŋk;ǝ lǝ mǝrǝ le etii. Vǝ́nɨŋ kpɛɛmʊrʊʊ wɨ lǝ pǝ wɔɔ, lɛtaarɨlǝtǝǝ náa taarɨ kpɛɛmʊrʊwe Lɛtaarɨʊ wɨ lóo ku tie mɨ pɨrǝŋ ǝ pɨ ŋ tii pɨ nuŋ awɛ lo otutui oturu pɨle dierǝ lɨŋ ru koruwǝ Lɛtaarɨwǝ ke wɨ lóo ku oturu faawǝ wɨ lǝ pǝ wɨ lo ku kɨkpɨŋkǝ, lɛtaarɨwǝ wɨ kuŋ wɨ, oturu nyo nuŋ awɛ lo otutui e nyɨ ŋ yee nyuŋceŋceŋ nɨ ŋ ko kɨnyɩɩkǝ.